ممكن نركز شوي في شغلنا؟ عندي كم مهمة لازم أخلصها اليوم، صعب أركز وإنت جاعد تتكلم، ممكن نسولف بعد ما نخلص شغلنا؟ يا رجل لو سمحت خلينا كل واحد فينا يشتغل على شغله، أنا أحس إن الشغل ما بيخلص إلا لما نركز كل واحد فينا على مهمته، عندي شعور إننا لو كل واحد فينا ركز على شغله بنخلص أسرع وبنرتاح أكثر، ممكن نسوي اتفاق؟ إننا نركز في الشغل خلال ساعات الدوام، وبعدين نسولف براحتنا.